Tɔɔ dɩ bisítɔ todzémɔ lá kaa tukuná fɛtɛsírʋná bíɩ ba vʋʋ fɛtɛsíráa. Bɔɔ baa yáa sɩ fɛtɛsírʋná dzɛ, doo ɖɔɔbaá sɔkɔwá báná títíɩ dzɩñ fɛtɛsírʋná ká ŋsɩmɔɔ boéé amá báná wɛná ba fɛtɛsíráa. Fɛtɛsírʋnáá dzɛ goóreé bɔɔ ñŋ ditoówáa ññ dʋ bʋmɛ bʋʋ fɛtɛsɩ dito ditoó fɛ léle níkíníkíníkí bíɩ límɔɔ wáa ŋñ dʋŋɛ bʋlɔ ŋáá fɛ níkíníkíníkí kpínɛ bʋ bʋ yiko mɛɛ ŋná sɩ límɔ fɛ mɩnɛɛ dzɛ, ŋnáa? Ɖɔɔba wɛná bíɩ tíwɔ bisireé bíɩ bʋrɛ darɩ bisíreé yáa bíɩ nɔnɔɔ mɛɛ yáa ɔ wɛná fɔlɔɔkʋrʋ goóreé kaá ñŋ ɔ dʋ límɔ bɔɔyɛnɩ báa ŋa wɛ mbúre ñŋ ɔ kɔní kaa bɩrɩ ŋɛ bʋlɔ kʋ kaa fɩlɩ ŋaá fɛɛ yá níkíníkíníkí, bʋlɔ yɛ fɛɩ fɛtɛsírʋnáá dzɛ. Tɔɔ bʋká faádzemɔ fɛtɛsíráa barɩ líɩ, yofó lísíyá bɛ, báá dɩí loó faádze, báá dɩí loó faádzemɔ, ŋñná ba wɛ biina níŋɛ, ba wɛ biina níŋɛ. Lɔ ba biinaá dzɛ mɔsɩ fɔrɔtɔsɛ ŋɩnásáá ka dzɩñ kala níŋɛ yáa báná biina níŋɛ. Tɔɔ lɔ fɛtɛsíráa badzé dí wáana lɔ dɩí loó bɛ faádzemɔ mɔ, ditoó ŋñ dʋ bʋmɛ bʋ fɛ níkíníkíníkí, bʋ táa gnɛŋ bɔɔ. Ŋnáa? Mɩnɛ kéé ŋsɩ álámɩná náŋtɔ, lɔ ŋ táa gɛ bʋ wɛrɛkɩ bɔɔ, abéé vináñtɔ lɔ ŋtáa gɛ bʋ wɛrɛkɩ bɔɔ, ŋñ mɔsí ka dʋ bʋmɛ, ŋñná sɩ bʋʋ fɛ níkíníkíníkí ka búti kaa yɛ dóŋɛ kóo ŋoŋoroŋooo mɩnɛ, ka kɔnɩ kaa má ŋoŋoroŋooo, ŋñná sɩ kasʋwa táa taa kpɛkɩ bí sáñfáná na bʋkaa tɔŋ sɩŋmɩɩ kaá kɔní kaa kóñ bʋlɔ na bʋ kaa tɔŋ sɩ bʋʋ bɔsɔ bɔɔ. Ŋnáa? Fɛtɛsírʋnáá dzɛ, tɔɔ bʋmɛ bʋlɔ kéé, dɩí vɔñ yorí-yorísɛ baá gnañ fɛ bíya, baá gnañ fɛ kpákpárásɛ baá gnɔ, límɔ ŋarɩ níŋɛ baá sɛkɩ bʋ yáádzisɛ. Ŋnáa? <hesitation> baá sɛkɩ komóo bíya bʋ límɔ, komóo bíya, bʋ mɩlímɔ bʋʋ baa yáa lɔ baá yɛna bí límɔ ŋarɩ mɔɔ baá gnɔ, baá vɔñ ññ dʋ fɛtɛsírʋná mɛ, ŋñná sɩ kʋ kaa fɩlɩ abéé kʋ kaa yɛ ŋsɩ wákatɩsɛ sɩtooro mɔɔ, bʋná bʋ fɛ níkíníkíníkí ka má kóo kɔkɔrɔkɔ mɩnɛ, ñŋ ŋ yɔkɔ álámɩná, bʋʋ wʋsíɩ. Ŋnáa? Tɔɔ bíɩ límɔ róó wáa, ŋñ vɔñ límɔ tákáradásɛ mɛ ayé sɩ ŋñ vʋñ límɔ rɔɔbasɛ mɛ. Rɔɔba fɔlɔfɔlɔɔ wá yéé matá tɔŋ sɩ rɔɔba kokorokoo bɔɔ, kaá baa vɔñŋá na sikirisɛ. Na bʋ gaarisɛ ññ vʋŋ bí mɩnɛ. Límɔ ŋñná bɩ dogodogo ŋsɩmɔɔ, amá ñŋ mɔsí kadʋ fɛtɛsírʋná mɛ tɛlɩ, bʋkaa yɛ wákatɩsɛ sɩtooro abéé gbaálaná ŋatooro mɔɔ abéé kʋ kaa fɩlɩ mɔɔ, bʋná bʋ bɩrɩsí ŋɔŋɔrɔŋɔ ŋsɩ bʋrɛ. Bɔyáá bʋtáa yɛ dóŋɛ kakɩ bʋrɛ tɩtɩŋɛ bɔɔ. Bʋ bɩrɩsí ŋɔŋɔrɔŋɔ ŋsɩ bʋrɛ mɩnɛ ka fɛ, ñŋ ba tukúna ní mɔ bʋ fɛtɔɔ gnɔkɔsí nɩí yá tɩtɩŋɛ aháaaa fɛtɛsírʋná yíko mɛɛ dzɛ, fɛtɛsírʋná dóŋɛ mɛ sɔññdzɛ. Bʋʋ baa yáa fɛtɛsírʋnáá dzɛ éé.